Fangare ge garaki foloi oyo toko sinanga duga ena hali, karana toko sinanga ge kalo ngone gahi, ngone oyo se bira wange-wange soru ge saki kiamat.